اتمني إن أنا أكون بعرف أغني لأن أنا بشوف إن المغني بيقدر إن هو يعبر عن إحساسه وبيقدر إن هو يلعب بمشاعره ويقدر يلعب بمشاعر الناس برضه وهكذا ويبدأ يتلاعب ويبدأ يأثر في اللي حواليه فا أنا كان نفسي أكون بعرف أغني عشان أقدر أأثر في اللي حواليا.